أكبر حيوان شفته كان الحوت الأزرق، حضرت عرض في المحيط الهادئ جبل ثلاث سنوات وكان مذهل، شفته وهو يسبح وحجمه كان ضخم بشكل لا يتصدق ، شعرت وكأني في عالم آخر، ورؤية هذا الكائن الرائع كانت تجربة لا تنسى ،كنت محظوظ إني جدرت أشوفه عن جريب.